Ny fomba ahafahako manome antoka fa miaro amin'ny tontolo iainana ny sakafoko a dia ny fampiasako <hesitation> akora tsy misy tsy manimba tontolo iainana.